أفظل ذكرى لي في طفولتي! هي ذكرى لما طلعت الأول في الصف السادس على المدرسة كامل، وكانت أعلى درجة في المدرسة هي درجتي، وكرمني مدير المدرسة، وكرموني المعلمين، وطلعت رحلة، وكانت هذي أفظل ذكرى إلي، لأنها فرقت معي في حياتي، بعدين ظليت أحافظ على مستواي.